Ohatran'izao ny fomba fiasan'ny famoahana feo: tetezin'ny courant ny bombine amin'ny haut-parleur dia mihetsika ny <hesitation> membrane-ny dia manomboka <hesitation> dia mamoaka ny feo ilay haut-parleur a.